<hesitation> ambucaa a taccan mo. Ngaɗaa mo e buuru walla a tacci moomo ngaɗtidaa mo e neban walla ngaɗtaa hen mayoneesi. <hesitation> Saatuuje du omo ñaamiree wondude ɓiɓɓe leɗɗe walla haakolooji hono salaati en.